أكثر شخص أثر فى حياتى كان أبى الله يرحمه ، <hesitation> كان شخصية نادرة وما فى منها ، ما أعتقد أن فى حياتى كلها راح أقابل شخص مثله ، شخص ناجح ص - شخص مفكر ، شخص عاقل ، شخص على قدر ما شاء الله الله يرحمه يعنى من العلم والتدين ، ما بزكيه على ربى ، لكن ما بى بهالكون شخص مثل أبى.